Wor singapore ada kaba ada tunne ada dansa ada hamtu kas hinjirtuu ada kulli mangudot kabaa ada mangudot inama barsisa mangudo inaman baa mangudot gar yan bekaa ak amtan waq kaenoa faa mangudot inama baa afan bekatin afan durani afan mangudo duraniti afan akana afan shimpirea fa daget won inama dube kulli won inamara dorga ta inama itjabesiati kulli inama barsisitu ada sun dub luka ada cholea wom jabesinuu.